Nyamunda ko Wala ndiyam hawti e cincin, biskit, meatfiy, e wodi kosam geledi, e kosam na'i e be'e sai gelleje e doya.